बुलडोजर एक बहुत शक्तिशालि मसिन हे जेहति हमरे जगहमे मिलैना, माटि भरना, पथरा, माटि खुदना काम करति । बुलडोजरके मुख्य काम हे जमिन मिलैना, माटि मिलैना, पथरा हटैना, डगर बनैना, बन फँडानि करना, बाँध बँधनामे सहयोग करता । काहिकि बुलडोजर बहुत शक्तिशाली इन्जन रहता जेहति हमरे बडा बडा काम सहज तरिकाति सहजे रुपमे करे सिकति ।